Fermentimi ndron sapurin e ushqimeve dhe pijeve, duke i bërë ato më komplekse dhe të pasura. Gjatë procesit, bakteret ose majat transformojnë zukerat dhe karbohidratet, duke prodhuar përbërës si alkooli, acidi laktik ose acidi acetik, që i japin një sapur particolare.